Nche'ya xomod, xaxa' libemen ze nak thi mbak na ni thi bixa', per nchena' mbak nxu'u, na bix na nxu'uda, xa mbes bix, nche'ana mbak ndyobli ee ko'a yisna le- le bix <hesitation> mbak ndyobli ko'a yisna per ndyus ko'a le bix nali ndob ko' yis bix'a, mbay na thibana, mbay na nzo mbay na bixa' anta nchax bix ndye'ma le mbaka nali nda mbak pues, mbay na le xe beska na lo'o mbayna ropma nke nap yoza, rob ma' mbay nale bix ncha ncha belta', le mbak ncha yej ncha re'ize jwa'na jwa'n nak chan mbak jwa'na le mbak nxu', le mbak nxu'ze nde men yo' o nde zi- nde zi ma' jwa'n nabixa, le- le bix na benta nak mdin nchu bix jwan'ta jwa'nata nak chan bix yo'bana. jwa'na jwa'n nak- nak gab xa'xa yi'ama'na thibma' mbay na mbak nabi mbak le bix ludxa'.